Yayeaviki kiguape yave oyora yandea, oñeapitivae jaema ijimbi oeya jare mbaetima ñañeakapasa ñai jukukurai kua kiguape, kigua oñonokavi yandea yandeve.